Nej chuku chu'bí 'hiaj min chukuáj si sisi kiri' chuj ko' chuj ñun' ni baj ni kabi' ki'hiaj chuj, chukuáj káj min chukuá chubíj toj 'hiaj ni a'ngo chuku chu'bí min chikin taj nanj kabi' ki'hiaj chuku ta ataj nej, ni chu'bíj si koo' chuj ñun' ni a'ngo chuku chu'bíj min staré sisi staré ta ni si 'hiaj chuj min sisi kara chuj si-stare chuj tubo' ni, ara ntuj tu'boj 'hiaj chuj ni ta taran' nej chuku ta min nej chuku chu'bí 'hiaj, a'ngo chuku ta min chubbe ba nej chubbe bbe ni cha chuj ñún' chata ñan' chuj, kiran' chii' ñun' ki'hiaj chuj ni ta taran' nej chuku tan min chubbí' 'hiaj ni.